די קשיא איז <hesitation> אויב איך קום אן שפעט צו א זיצונג וואס איז די בעסטע עצה אויפצו קומען מיט. קודם כל ס'איז אייביג זייער א גוטע עצה צו זאגן אז ס'איז געווען טרעפיק. ס'איז געווען אנגעלייגט מיט קארן. כ'האב נישט געקענט קומען. אדער <hesitation> ס'איז געווען א עקסידענט און פארנט פון מיר. אבער דאס קען מען נאכגיין. <hesitation> טרעפיק איז גוט. און מ'וואלט זיך פארשטייט זיך אנטשולדיגט פארן ארויספארן אפשר אזוי שפעט. נעקסט טיים, <hesitation> הערסט ס'איז דא טרעפיק גיי איך ארויס פארן פריער. און נישט אזוי שפעט. נאך א עצה... <hesitation> וואס נאך קען מען געבן? כ'מיין טרעפיק איז די בעסטע עצה אויפצו קומען מיט. און זיך זייער אנטשולדיגן. און זאגן מ'נעמט זיך פאר אויף ווייטער, ארויס צו פארן פריער. און נישט אזוי שפעט. און ווייזן מ'גייט זיין די בעסטע ארבעטער אזוי זאל מען <hesitation> באקומען די ארבעט. און בלייבן ארבעטן ביי די ארבעט.